Tony aby karazagna zavatra fisotroagna fantako: <hesitation> Cocacola a, fanta a, caprice a, labiera a, bonbon anglais a, tôka gasy a, <hesitation> besa.